E kujton kur më fole për atë shurbes çë dej buje, u viaxhu çë dej buje e gjithë? Vrej çë të righagharta, zbyll atë kashitin, jan picinet dhi l’aereu të vemi atje ku dej veje ti, in Islanda, je kuntent, ashtu vemi bashkë.